So ni I'm latoto liɗɗi ba yanndere goo, iri liɗɗi ko mi latoto kanjum woni kawaraaji, ngam kawaraaji yi'ataake tinaa dungu daari ba. Bo kawaraaji ɗi belɗi, ɗi belɗi sanne.